Si myëd jëwëndtyë a'ax jue a'ax yë ko'o yë dun jaya'ay i'ixë nyëkap a'ax yë y ko'o a'ax ti'i jyëwëy ko'o dun ti animal ti'i myëch y jëwëb a'ax, yaj mëdowab a'ax, yë uk jadun a'ax dun jëwëbyë neyb ëjt's jedun jaya'ay ajtëmbë y ko'o yë a'ax tun nyëbyadyë pues ninyëxukëp nëkoxukëp a'ax yëbë jadun a'ax jedun, pues si ko'o nyëbadyë nëbyatep a'ax jedun y nëjuëyëp a'ax jedunbë ko'o a'ax jedun nyësokyë ko'o a'ax jedun nëam tu'am nyëbadyë madyakpë a'ax jedumbë.